Kam nevojë për këshillën tënde për diçka të rëndësishme... kam marrë një mundësi, por përfshin çë të shpërngulem në një qytet tjetër. Ngë jam i sigurt nëse është vendimi i duhur. Çfarë do të bëje në vendin tim?